Ñy fomba fipasoha patalo<ptoa>, ho an'izay mana fera courant, atao añabo …asia siky tse ñy añabo latabatsy eo, lafa vita zay<ptoa>, atao añabony eo patalo oñe, pasoho soa amizay mañaraky sisiny iñy, vit'eñe laha tsy mana fera fipasoha courant, ala ñy fera amy saribon reñy atao manahaky anizay avao koa la vita, la milamy so'ey.